सुवा एक रंगिन पखनाओला चिरैं हे । सुवाक रंग हरियर रहता । सुवा बहुत बुद्धिमानि चिरैं है जौन मनैंक ओहके नक्कल करेसिकता, समुहमे यि बैठता आउर यि बिभिन्न फलफुलके दाना खाके जिता । आउर सुवा चिरैंभरमे सबति लम्बा जिन्दगि जिता । आउर यि संगितके आवाज फेर निकारे सिकता । उहिमारे सुवा बहुत बिशिष्ट बिशेषता रहल एक चिरैं हे ।